La Svezia è un paisi di lu nord Europa unni la massima temperatura ca si junci ni li misi caudi di giugnettu e agustu è di vinti - vinticincu gradi, e lu periodu nvernali li temperaturi varianu da li zeru - cincu gradi sinu ad arrivari a deci - quinnici gradi sutta zeru. Li residenti sunnu abbituati a ‘sti temperaturi ma pi li turisti ca vennu di paisi caudi, è quasi irresistibili. Li pioggi sunnu principalmenti ni lu periodi primaverili ed estivu pirchì ni lu nvernu cu lu friddu, tutti li cosi congelanu e pi tali motivu cadi sulu nivi ma ‘un chiovi.